Bha hebhome ji hirindemene kasen unfor bhahiso ora hebhome a ihuhun a'hivun oharara, <stammering> bhator bheven ora egba jo jar bheven a'osi ara bherum arum ofene ora egba jere kubho ena inemene ozama remare a'gwan obhazi ona egbe hebhome jere irindema demene sa kparare ase otar ora egba joja ehere yina bhoven gwado eyaa rokar, ona anum nna onor gwo ja egba roka irindemene kasen ozama iri infor bha hiso ihiri inang nrarai bha o hora bha bha ezina ezin, bhanor apa hara bhatar itoi re, opora bhoven fa itoi ikubhore ora egbe jere injunora'junor onang hebhome sa egba jere ora egba joroja ehm ehm ere na ikpomekpome bur ora egba jo ja se me bharehor, bhovena'osi bhorum arum o, ora egba joja bhanor ekabhe kabhe ba bha ku bha ehan arabha ba agba ji rikpe ehumo hofokwere mmere yina igbavune. Ehumo hofokwere ere yen irumasa hido bhatumaba bha dor boja bha hesare egba beye ora egba ja usa ohoro yubhayubha ara bhanor, egba jere satar bhor ramadon ramadon sareku bha rademene ona ora egba ja etoheto ere yubha ara rademene ozara inemene a'ebhon a'gwan a'obhazi, ona egba jere ora egba jorora egba rademene etoheto rademene jem sorora rosoazoi rovi.